Ah ya á ni kuu ñuu taka ñayivi nda kalajniñoi yuku, nda xi'ii tata, nda kajai taka ye kaaso, te ñatu ɨka té i'ni ye na taai juerza naá, ye nduxi, ye naá kuu ye lo taa juerza taka nuu nda kalajniño ñayivi, ni kuu ñuu ya á.